साइकिल कु मुख्य भाग छ सु हांेद तै कु चरखा और तै म चेन जु छ सु चरखा तभी घुमदू जब तुम पैडल तै मारला तेज तेज न तब सु चरखा घुमदु।